Tuwi' y mi'syu' ta igualta'p por que mi'syu' kyä's mye'tzpa tzuk ja'ku kyä'su y tuwi' manhpa tza'mojmä, cuidatzäkpa täk, 'yavisatzäkpatä cualquier cosa ke kyenyajpa.